हमे श्रीलंका की संस्कृति के बारे में बहुत कुछु पता है। जैसे की श्रीलंका में हिन्दू और बौध धर्म की साझा परंपरा रही है। श्रीलंका में बौध धर्म को राज्य धर्म घोषित करौ गयो है। हालांकि यहां पे कई तरह के धर्मन को पालन किया जाता है। श्रीलंका में बौध और हिन्दू मंदिर मस्जिद और <noise> चर्च भी हैं। इन मंदिरों में रंगीन अनुष्ठान भी होते हैं। श्रीलंका में पहठा रातो नाम का एक नृत्य भी है। <noise> इसे शैतान के नृत्य के नाम से भी जानो जात है इस नृत्य में लोग मुखौटा पहन कर नचत हैं। अलग अलग मुखौटा पहन के नचो जात हैं। श्रीलंका में प्राकृतिक सौंदर्य और कला संस्कृति है यहां पे। यहां के मंदिर चायबागान पहाड़ और समुद्री बीच पर्यटकों के लाने बहुत ही आकर्षण को केंद्र हैं। यहां की प्रकृति बहुत कुछु अलग दर्शौत ही बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ झरना नदिया तालाब सब कुछु हैं।